Francia pe ko jae dia de la vastilla jei supe reta va, jaeñomai jaereta catorce de julio oyembuati reta jare iyarete reta jare ma oyapo reta jokope celebración de la revolución francesa jei supe reta va, jokope jae desfile militar ˂hesitation˃ jokope juego artificial omuendi endi mbae reta jare opaete teta Francia pe yogureko reta va jukurei jae reta iyarete